yeeh! isasa bahati hesina. Zamani nile bahati maana ukinunua machungwa kula mheza wapata heyaa, wamba hiyoo ukipata bahati kuya mzingo wangu mara moja huguya kule. Iya isaka hata ukabea huo mzigo ukawega huko mheza, ukabwa uku ukataga ukauya kila chochose sasa bahati hitho tukha kunyaa. Kana mni sina bahati hatanethi sasa sina bahati.